Noy taccel ngattama e dow e wodijannde bi'etnde hambore kayre botew wattete ɗo rese, ɓawo a tacci taccel ngale sai gatta nder magga ta watti fu e wodi noy to memata tawe wulwulo wondowo e taccel ngel fa tawe ngael nyolnata ngel wuwata, e yahono, hemre e lasoji tati e joy. to ira wulwulo ngo ɗum a tawan watigo jabata kadin tew bandu, te'ungel kadin ngel bisatako